ہاں اُلّو اک جیہا پنچھی ہے جو رات وچ شکار کردا ہے۔ اُلّو دیاں کئی قسماں ہوندیاں نے جیویں کہ اُلّو اتے سفید۔ اُلّو ای پنچھی رات نوں شکار کرن لئی خاص طور تے تیار ہوئے۔ اُنہاں دیاں اکھاں بہت وڈھیاں اتے تیکھی ہوندیاں نے، جو ہنیرے وچ وی صاف دیکھ سکدیاں نے۔ اُلّواں دی رات ویلے دیکھن دی سمرتھا اُنہاں دیاں اکھاں وچ وِشیش روشنی سمویدن شیل کوشکاں دے کارن ہوندی ہے۔ اس توں علاوہ اُلّواں دے کان بہت سُکھم ہوندے نے، جو اُنہاں نوں ہلکی توں ہلکی آواز وی سنّن دے منّندے نے۔ او اپنے شکار دیاں حرکتاں اتے آوازاں نوں بہت صحیح طریقے نال ٹریک کر سکدے نے۔ انہاں دے پہراں دی خاص بناوٹ انہاں دے ہون کرکے او بالکل بغیر شور کے تے اُڈ سکدے نے۔ اس نال انہاں دا شکار انہاں دی اُڈان توں بےخبر ہو رہنگا ہے۔